नही! पकाये बर तकनीक के जरूरत नही होथे, मन सही होना चाही। तब खाना पक जाहि, अगर तै सही से खाना बनाबे तो तोके कोई भी तकनीक के कोनो जरूरत नही हवे।